Va sizga bu uchun katta rahmat har doim o'zimni yomon his qilganimda meni yonimda bo'lasiz, menga yordam berasiz. Bu men uchun judayam katta baxt.